Ma nuu boti la n na ga'arɛ kalam dee yuum isege <hesitation> kalam. Sɛla n sɔi la fu san isege bulika, fu na tara paŋa mɛ suŋa suŋa was nyaŋɛ tum tuunɛ. And bala la mɛ, fu na bisɛ ti dabeserɛ la ba'asegɔ tɔi mɛ, dabeserɛ la na zo'e bo fu mɛ. Dee a isege bulika kalam la fu na tara paŋa <hesitation> tuna fu tuuma la suŋa suŋa. Bala la, ma ti'isɛ ti fu tum bisɛ kalam dee isege kalam tum du tuuma nyani fu yeti fu zi'ire sunsua ti time ta tole dee ti fu ken ze la.